Ao an-tsagno zao laha hoe ka cinq minutes avao gny afaky isakafoanako mora ary tsotsa, atody zay na atoly hoy ny fomba fiteninay. Arotsakinao menaky tonga de afananao ny lapoaly eo, de akapokapohanao atody mandrapafana ny menaky iny, migaranty anaty quatre minutes na trois minutes tsy avin'igny fa masaky igny atody igny, zay ny sakafo malaky hohany. <noise>